Way woo ثقة ayin tu ayin tulogo مقدرات inogo <hesitation> in bagne bagne maleka in jelli shogholi maleka ay wetalog irin shoghole li, ay wetalog inrin dolije li, ay wetalog irinane inane sika inga ken tagne li, ثقة muhimameni irin aylina ثقة kune muhima, takoni terbiadotona, ironon shafainga aytana dognokani, digita jalmuni, magdiratanga tanani, bena urtana urtanin ashrik fekerikon <hesitation> tarin ag bagnid ag ashri bagnikon igatir, tarinane <hesitation> sika gubala tan alle mallen ashra inekon igatir, ingir ir shafainga <hesitation> ayin kogorkenig kulikaname, ثقة kulikaname.